Nsidigde edi usañ ma ẹfere afañ. Usuñ nte anyin isañade uñam usañ edi kini emi ofo akade inwoñ mfo ọkobọthọde iwa, ubọkhọdẹ iwa uma ofo edisoi, usoi iwa oro uma ofo eyed e edebi ke mmeñ. Udebi ke mmoñ usem inañ, emem. Ofo eyed e osioña ndital iwa oro efep, ada mmem mmem oko esin ke ekpad enyini osioño mone mbabad mmoñ oro, mme ndisime mmon oro ekemede ndifina owu ke idibi osioño efe p. Emen ndm esin ke esi <hesitation> ayide, esún mmoñ ayid e. Uyid e ika nuou iyesoñi, isoñi ofo esie esún ke udọñ etim, utún uma, imem idi ee ubọk mfo ekemede ndimene nte ikamede ibe fún ke usun itọn. Ofo ebube e ndin esin ke usañ. Efere emi asañade ma e ami nsimade ndidia edi efere afan, ukwọhọ ẹfere afan. Uka uke ubakine mesi, Nenyene afañ ke edem esa ntode, me mmyun nkemeke nka, ndep. Mmen ndi ndiyed afañ oro mma, ma mbabad oro esìnede ke afan oro yed nsioño mma, nwane asad. Mmon oro ikura, Mmen ndiri nyoi nnim ma ikka afañ mmi nkabande nnim nyoie nkeñe nkeñe yoie nkeñe nkeñe, nyoie mma nsin ke udọñ ntim, ntimde emi mmeyed esi efere mmi, nyed esi efere oro mma. Mmanyed kpukpru mme mkpo emi ndide, mme iyakooo, ekwañ, mfi, unam, meyed mmo mma nsim ke esi oro, nsin ntuen nsin imuñ. Ntim ọbu mmi nsin, nsin akpri mmon mmen nyọke kaña ke ikan, mme mkpo oro idọñọ mme iyak oro idọñọ mme idem ima, nsin mmọñ mmoñ ikọñ, nsin ariñ ntem, <hesitation> etara aeyck mmo idem. Ami nsin akpri adaña adaña mmoñ emi minamke efere oro etie mmoñ mmoñ, siak ukwọhọ edi efere emi ofo adade usuñ emi ọdọbọrade ada adia e. Ntemede nnem idem ufik emi ukipade ke efere afañ emi mbokde, udake anwa ukip emedi ete mbok etubim kọp akpri no emo inw ida íkadia. Ndin mma ndidia efere afan oro o, koro <hesitation> ọkpọsuk edi <hesitation> nte afan, anyenede utip uda, mmoñ mmoñ ikoñ ewif ufip afan oro. Afan oro inyeneke aba ufip, ifinake owu ke idiba ọkpọsọñ, udia e ofo ọnyuñ ọdiọñọ ke efere afañ e efere ọmọdiọñọ ke efere afan mbemisi ofo ọbọkde e eyem akpni okuk. Edi ofo ndidia eti mkpo enemde fin ke idem afan akan ofo ndidia mkpo emi onode fin udọñọ ke idem. Nte ami mmade ndisi dia udia usen mmi edi oro. Koro ndia oro mma ke usen ubok, ekeme ndiben nin tutu eyi ekud, siak usuñ oro edibi min ke idem ma inem oro ada fin efuri usen oro. Enyene ofo nsinyonde mkpo ndi, nuan mmi unan udia edi nte o o eke usen ubok itahake knia yak amana. Einye anam mkprade idibi eke no, usueñ ma eti eyere afam oro anam idibi eke okpon nte okpokpon do